Ja, ja, bueno, ja a yuka chi ja em teesa yukaa chi util xee yuka te jana'a este pluma yua ka tee chi kaa, kaa sa'a preparar estem, chi vasa historia nee vasa historia yuka jo in señor este pobre comunidad, xi ranchu ya'a chi ji yatu va'a cha chi yuate ni ja'anu te ni jiní va'a kuiti pero mas te kee, te kentaga te taka ja lapicero, ke inte ju lapi nta'a na kua tu te mani, mani este ya'a ve'e kasa ku a sa'a formar a hora kayi ñu'u nu tutute sa'a formar te yakaa yuka xini ve'e xi na jo yaka yuani ni sa'a.